Se aikua va jaeko aña iguapika, karai reta jou tembiupe, ani tembiura oyapo,. ipuerevi oyeapo mbae jee vae kua ndie. opa mbae ikavi yautei erei yaikatua yande yau.